وجتها بشوف إيش الأشياء اللي أثرت علي الأسبوع اللي بعده، ف ف فبنصح حالي، ترى شوف كذا نظر أنا نفس الشخص أجول لك ما تسوي كده، سوي كده ، ترى بعد أسبوع بيصير هذا الموضوع ، يعني إذا كان في موضوع جداً كبير، إذا ما كان في موضوع كبير، ما أدري، ما أدري <laughs> أحس حالي كأنه مثلاً نايم أو شي.